Lɛtaarɨwǝ wǝǝ wǝ́ e kpii mɨ lɛtaarɨwǝ worokoe lóo kuŋ lǝ̈ okopi tuwe wǝ́ lée fii lä aka. ka pa nya wɨ e kpii lä wɛlɛŋrǝ ǝŋ rɨkɨsa lo okosopiipǝ wǝǝ pɨ lǝǝ tɨ ya pɨ lée yee lɛtaarǝwǝ lo tuu pɨ lǝ fɨ ya pɨ láa taa rɨ sɩkakookooyǝ kɨto oturu lɛtaarǝ wǝ lǝǝ tɨ wɨ kpii rɨ pɨ.